yo ok injé bé lobul si súk san injé ijow mé. Ēém injé ni jojoow Mlomp ni jojoow Karthiack ni joow Kafountine ni joow Abébé Albadar Bandjikaky Diouloulou Kataba pépé ni jojoow Tobor pépé ni jojoow éém